Kängäluits om sääne luitsa muudu tõtõstõ veidükese, sääne lipits. Tuu panõt kängä sisse ja sis ei piäq sõrmõga takast avitama, et käng jalga lätt. Saat tuu luitsagõsõga libistäq vai tsusadaq kängä jalga.